Për me pjek ni kompir, mnyra ma e mirë osht që me e shti n’furrë. E merr kompirin, e qëron kadale, ja hek lkurën. Kompiri duhet m’u la masi ti largohet lkuar e jashtme. Prehet sa t’vogel don me e bo, e qet në ni fortere, e lshon furrën, edhe kompirin ne fortere e shtin në furrë për m’u pjekë.